To goɗɗo wi lammba ɗiɗi kam, kanjum woni lammba marɗum daraja. To ɗum wiino walaa ko warante am to ɓernde sey haala nunmo maduujo am. Gam pats duuniya kanko woni ɗiɗaɓo to am to daraja.